نفضل تكون عندي القدرة على التحكم في الالات ماشي التحكم في الحيوانات لان الحيوانات مخلوقة بواحد الطبيعة واحد الغريزة اللي هي منظمة الخوف من الالات الى توحشت الالات الى خدات السيطرة